<noise> e cuando qaqaj qab'an li otz chi chire' chaq'iij saq kajxukb'ek qaqatz'onoj chek qa Dios k'o chikyaaj ara' li qa Dios kirya' qachoq'ab' kirya' qano'jb'aal qachomb'aal che mod qa'nan qatzoq qiib' kajb'inek kajwa'katek ara' li qajaaw k'o juntir pi qajloom ara' kirya' jun nemalaj utziil chqan.